Ndu uraana so uwúfle, ndu unsosoli wi. Ndu ujiiŋ wi, hanu uyali ɓéŧ, unan wi súuli glimbire. Ndu usúuli wi glimbire, unan wi ɓéŧi hanu usol gir, hanganti uyaa bdiinde, unwomi wi, uu ggadi bsaant. Wee ttin gamgamale, handu uu tti siim gifaŋi fana a wi, ñe han ganti a ɓaali wiinda wommu ndi sal teeg. Bayiri firigo aa ggí, wamba wi maa ggí firigo fiinda ma. Bângi wom mo tíw, han bdind, boli mo bâa daaja a bdiinde. Bân gaa gwomi.